डिजिटल कैमरा एक मशीन है जाते हम जो है एक अपनी तस्वीर खिंचवाए सकतें । कोई भी आदमी अपनी तस्वीर खिंचवाए सकेतोय, डिजिटल कैमरा जो है लिखतेय इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देतियुँ और बाई प्रोसेस करके बु डिजिटल इमेज बनाय देइन्तुये। डिजिटल इमेज अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेतुऐ, और फिर बाते हमें जो है वाए देख लेतेँ जा तापरे का ते वर्क करतुए डिजिटल कैमरा।